Jaa, tiidse külh, et korgõmbah vesi kiis kipõmbahe vai sis madalambal temperatuuril. Ja tuu om tuuperäst, et sääl om <hesitation> õhurõhk väikumb, mis tähendäs, et <hesitation> vesi saa muutudaq aurus <hesitation> kipõmbahe.